من اللغات إللي أحب أتكلمها كثير لأن هي أكثر لغتين أثروا في حياتي، أول شي اللغة الأم هي اللغة العربية هذي اللغة إللي أتكلم مع أصحابي فيها، إللي أتكلم مع أسرتي، إللي أتكلم مع مدرسيني هي اللغة الأساس، اللغة الثانية اللغة الإنجليزية، لأن هي اللغة إللي تعلمت فيها وإللي أستخدمها في دوامي وفي ظيفتي.